Kwo azanuna be kwo amalomi yiye nabayi ya ga ba asese ba ba fi ba wu oya byi ya nda gbma ba zhi nyi ndagbma oyiye zhibe ye wa sase yaba yita nge ya zhn bo kwo ta da zan a a yiye ya zhn bonu nkwo ba dagbma nwo rayiwa ya zhn bo kwo ba da za gbma yiye zhibeyi wabe kwo ho gbni kni bwa yina kwo ho gbni n kasina kwo ho gbni bauchi kwo ho gbni nana kwo lagos nu kwo nkni bwayina yi ye ha be oyayi ba gyn ha zhn zama yi yita chihoge hokakayito yi ama obo yitayen yita ge oza wo be wo zhn bo nukwoyi ama nhabe ho zhn bo manayi gye gbagyi za nama awo kopu nza yi, yi ye ho habe oya ba nnabayi ha zhn boboyi nyi nda gbma akun zna zna ndagbma yaku be oyan yi be che yin yagaho oyan yito bo chei yagna hoge deye tolon gbayi za to yin wo ha wo yan ge to wa yewo zan gbaiza